عشان تتأكد من ان اللي تشوفه حقيقي تقدر تعتمد على حواسك وتجاربك حاول تلاحظ التفاصيل في العالم من حولك مثل الاشياء اللي تلمسها او الاصوات اللي تسمعها كمان تفاعل مع الناس واستمع لأرائهم اما عن فكرة فهي مجرد فرضية فلسفية ولكن الأهم هو انك تعيش اللحظة وتكون واعي لما حولك وتعتقد بوجود الله.